<noise> baara, 'advice' peha sue to sue karoha naa a peha aba, to rake pete vahaa nom naa tea sue, a sue bona na paku vonaenei bean rake nom tea paku a peha taba, ean toro vakokona momohu bata nom, goe tea upehe a subunubu, men tabae subunubu kahi nomau ore pa nao. Upehe rakaha nao a vamurina. Bean upehe a subunu, a subunubu ei koai kahi nomau ore pa nao. O vamurina kahi tei tamuana batana. Me bean nake tea paku a taba, ean toro upehe tamuana bata nom, bean paku a taba nomana iei o matapaku topa paku vuan nomana, teo vamurina kahi tei vavaha vo sau? Sa o kakei. Effect tabae to kahi tei mi ve tea maa bon to nomaa batana. Mene tabae mamihu, maa bero taem <hesitation> maa bero vuri, taba to paku nubu, me bea subunubu oha, o meha bon vai murina subunu noma eara pa hanau ei. Eara na toku rara to kahi nao vavaha pete vo raara. Me taba mamihu vuri beara rake tea paku ta taba, vakokona, vakokona koa, subunubu kahi tei vonana sau? Bean paku o vakokona tean nomana. Bean nake pete nom tea moroko, bean sue a taba, butara haraa komana roho e tean. Ean kahi haraa vosau bea meha sue mikivuan enei. Me bean pa haara voen ei ean kahi haraa vahata nom, goe tea sue kia meha aba, mene tabae. Bean heve. goe tea moroko. Goe tea moroko pinopino ean re morko, men tabal, manihu vuri murino heve tean, bean pa kunio gunaha vaevuru ean pa upehe vahaa maa taba vai to pa sue vuan ean he a heve, ean pa tamaka vaha "eh, naa koma pa sue mivuru a meha si aba voen ei." Me mamhu taem, beam heve, bean tei nom pana kaen vuri tabal, kahi o kaen vuri vai o hata rakaha, bean tamaka nom ge beam hevee nom, mamihu taem, vagunaha tata nom. Goe tea tatau, nao va- simuna bata nom, goe tea vakokona va bero. Vakokona va matao bata nom. Vagunaha, mamihu taem vagu na ba bata nom a vakokona tean ean pa tara, ama mihu taba to noma batana, ean kahi tei tamuana bata minom o hum to kahi tavus kako bata noman, to kahi at o vaavaha bata noman a panisi ge a tabal be vurahe vuan. Men tabae ean na nao va simura bata nom. Bean vakokona sana bata nom, bean tatau bata nom, me bea ponis vurahe vuan mamihu taem ean na ante nom tea teki kamana vahaa ean, mene tabal o vakokona tean sa <hesitation> saka totobun haa batana, na tatau batana mean kahi ante nom tea paku amaa vakokona vai amaa hatato kahi nomaa vahahu repa teki vahaa vuan. Me bean tei bata nom tara bata nom. Bera taba rakaha, tara bata nom. Goe tea tara pinopino ta taba. Manuhu taba tara bata nom e bean vakokona bata nom, baana a taba vai ha paku vonaen ei, a taba vai na paku vonaen. Benaa paku voeneiei a taba vai repaa tavus. Vakokona va momohu bata nom, mea tabal me kahi tavusy bean paku a kaen taba vai. Mamihu vuri, upehe bata nom, bean paku o kaku taba vaiei, o kaen taba vai "a otei saka ante haana tea heve?" Ge "a otei kahi sue vo nana sau?"